जैज म्यूजिक, हुजु ईद संगीतशैली दु। हुजु आकर्षक लानच, हुजु चु बारे सुनचयो बेरंग नि जुडाव महसूस लानच। ग जैज म्यूजिक ऊ जुडाव महसूस हनै लानच, आंगु हुजु सपना ऊ पूरा लान्नौ मदद लानच। ग जैज म्यूजिक सुनचयो <hesitation> बेरंग आंगु शांतिपूर्ण भावना पौरेच। आंगु जैज म्यूजिक थासमो बेरंग आंगु हुजु वाली औबल लागेच, रंगीन लागेच। हुजुचू निम्नलिखित चीजौ, स्वतंत्रता, रचनात्मकता, भावनाएं। स्वतंत्रता हुजु संगीत ऊ स्वतंत्रता ऊ अभिव्यक्ति लानच। रचनात्मकता, हुजु ईद महत्वपूर्ण भूमिका निभेच, ग कल्पना लानच जैज म्यूजिक कलाकार तुक ग। ग संगीत ऊ रचनात्मकता ऊ साथ अभिव्यक्ति लानच। भावनाएँ, ग हुजु चु ईद म्यूजिक कलाकार ऊ संगीत ऊ भावना ऊ अभिव्यक्त लानच। ग उत्साह महसूस लानच, रोमांस, शांति आदि।